Hiya ataoliam kalo amiasainiara tatiam kaloreki cuacaam maulanpo musti amiasaini larotue istirahat aleabasombar loi, <hesitation> naikalo ulan nibarentia biasame lau arati <hesitation> amiarati arati rati rati kalo siumpama macuaca iakoa amoisialon <hesitation> adakala kalo amia karja makalo cuacaam iakoa auma karja asapa, <hesitation> siam sama tati kalo amialeti amialeti kalo lama cuaca iakomaulan amiamala karima amiamala karima baru amiauhula ausia hatan tati totunam baru alasilotuam kalo mulepitima osiulan osiamem malee <hesitation> siam amiakarja am, sama mee tatiamikarja laai amikalo karja aiam makalo musa ulan cuaca iam koa ami auhula saile amiahorale aicaban nem hulale ati nieli siam baru ula ameamalan, manipa totun nem amiamala manipa totunnem amiasauti lotu asauti hoon otun matau inem amiakarjaam hosi sanulanamalee <hesitation> siam kalo cuaca iamkoa. Kalo cuaca amiao amiakarjaam tutu manimi manimi tapi kalo cuacaam iakoa adakala amiakarjaam, baru jam jam luasi koine ami ahistirahatle tapikalo cuaca lemiaam amiakarjaam tutumanimi <hesitation> sama mee tatiasai arati kalolose eratiam kalo cuaca amian amiaratiam hutuma maalaala manimibaru amialunim, tapikalo cuacaemiakoa hiya musti iulun tatimpu karna kotaman loipatalu ulan ale rasa ririn, <hesitation> siam tapasiam jadi kalo masala untuk mairati masaikarja mamosan cuacaem iaa koa jadi harus ijaga toton maitari kondisi iam ganguan itae bisa isairati koinee, makalo itaimulai leso itaimaikarja asapa <hesitation> amnuma kalo itairatiamnuma tapi kalo terkondisie koine siam esa tirati bisa koinee karna itari kondisiam jadi itaharus ijaga rikondisiam kalo cuacaam cuacaam apalagi cuaca masahalatam bataulan batalean bataulan bataleam jadi kalo itai ijaga jaga, munisa koa itari kondisiam bata maniganguan, jadi kalo bisa itaijagaam kondisiam itaijaga karna karja itamai ikarja laesanam kalo itai kondisiam iaam. <hesitation> insa allah irekarjaam iatapi kalo itai kondisiam koa itame karjasa, karjasasea bisakoa iratile seirati bisakoa imaikarja aite imai te aletite bisa koinuma karna itari kondisi jadi kondisiam ita harus ijagani ijagan kondisiam <hesitation> karna kondisiam kalo itaijaga amkoa sam itasusah itasusa itarua itari siam susa, bukam itari malusia koa tapi itasusa <hesitation> kalo temulai mainale abis itamai ibagara san bagara tabisakoine <hesitation> kalo umpama lamori tahu roiluma sakit malekan rikepin kalo rikepin koa itai malan mota lumusa jadi siam itarikondisiam harus itaijaga, kapuma rasale ukima ulan strahat ale <hesitation> ulan nanibaretia baru itaikarja, kaloulan nama musti ikarja malee <hesitation> leam namnuma kalo tutu mulainuma kancam numa aubisa karja amloi lalinam bisa koaaumusti ulasombar nahusala untukni nijagaam mumukondisiam, karna kalo tutuleam talalukancam numa bisa koinuma <hesitation> siam itakarja musti talasiam amoitaijaga kondisiam kaloitaikondisiam karoroam ohinsa allah tetapi itaikarjaam nieuwa karoru dan itaikarjaam majunuma tati tia idapat ihasilnam karoruahsiam asamame tati aratiam kaloiratiam kalo. Hulan koa maitarati tutu alamanimi berartie kakaiamnam poamai lahaen tauitaiyali tutuni iyali tutusinam tutuipupurina bisa iyali masiam.